Intanto beseugna capî cöse se intende pe intelligensa artifiçiâ, e cöse veu dî ch'a l'agge superou quella umaña. À tutti i mòddi, m'imagiño unn'umanitæ che e seu facoltæ ciù tipiche, fantaxia, libertæ, improvvisaçion, eccetera, s'ammerman sempre de ciù.